Mi buran yidugo mi dogga ngam mi jartina bandu am. doggudu do jartina bandu goddo watan terde goddo saata masin. jartungo bandu do beddina bandu goddo njamu be sembe.